Ni fijo ambavyo waghe- wafyaghenja mitho, mbogha ta marwa. Makangi mbogha ta mara watetikorwe tinashia mnu. Utabuu- kutalaamu we kora mbogha tamachari- ta mara, vandu phaleichi kuvi ikora muda mwacha. Meralu mwaluphaha vava nimpande menyu naku. Mbogha tamara nkakora mndu ntanta- ntanta vuta vuta ntahe henakuta shati kururu kiathi ki- kidighe kwiya. Mira vile nigwirwa hata vighwenu mbogha zao karoti hata hira kuna <hesitation> tairongia mithili. Mbogha ni matundaa <hesitation> matunda henatho haghire kijani kichaa pas- payamu mmh! neili findo cheghenja nyetho.